انسانان باید ورځ کې لږ تر لږه شل دقیقې ورزش وکړي. هره اونۍ شاوخوا دوه ساعته ورزش کول صحي دی. ورزش د بدن د قوت او روغتیا لپاره ډېر مهم دی. دا چاره د ذهن او بدن لپاره هم ګټه لري. په ځوانۍ کې ورزش کول تر زړښت کې ورزش کولو پورې خورا ګټور دی.